أحب اكون فنان كوميدي, لأن الضحك شي في حياة الناس, وأنا أحب أضحك الناس واخلهم يستمتعون, ويطقطقون, الكوميديا تخفف الضغوط, وتعطي الناس طاقة إيجابية, بتكون تجربة ممتعة اشارك فيها مع الناس, أما الرقص حلو بعد مثل الكوميديا, تقدر توصل للقلوب بطريقة مباشرة وتخلي الأجواء أحلى.